لا أفعل ذلك، لا يستهويني هذا الموضوع وأحس إنه صعب وإنه مجهول، ما أحب إني أسافر للمجهول وما يكون في مقومات الحياة ما يكون في <hesitation> الأكل والشرب والمكان المناسب للعيش وللهدوء ما أسافر لمكان ما مانه مريح بالنسبة لي.